ནག་ཧེ་ནུ་སམ་ཐང་བེ་ཀེ་ཐུ་ལེ་ལབ་པ་ཆ་ན་པའི་སེམས་པ་ཆམ་ཐམ་ཆ་ལོ་རང་རང་སོ་སོ་ཧེ་དགགག་ཐོལཐོས་ཐང་ལམ་ཕྱལ་ཐེ་རྗེས་དེ་མཐོང་འོ་ཐོག་སྐུ་པར་དེ་རྗེས་ཐོབ་ཀུ་པར། ཨོ་དེ་ཕ་སང་ནག་ཆ་ཀེ་པེ་ནག་ཆེ་ཐང་ལེ་སམ་ཆེན་གཟིགས་ལོ་འདུག་འབྲི་སྦྱར་སྦྱར་སྦྱར སྨེ་ལེ། རང་ལོ་ཀིན་ཆུ་ཀེ་ལ་ཁོ་གེ་ཤིན་དའར མཛད་པོ་གིས་བས་སེམས་པ་ཆམ་ཆུ་ལོ་རང་གིས་ཐང་ལེ་ཆོམ་ཆ་ལོ་སེམས་པ་བར་ཐང་སེ་གང་བསྒྱུར་མ་རེས་གཏོགས་གྱུར་ནི་ཟིས་བྟོ་གྱིས་མཉག་ནང་མཉག་ན་བཀྲ། སྡེ་ན་ཆིག་དེ་ནག་ཆ་ཆུ་ལོ་ཡང་ཕྱིར་གོ་གྱི་ཡོ་གསུ་དེ་དཀའ་བསྐུམ་སྦྱིརས་རྟམ་པོ་ཡོད་སྒྱོར་ག་ལིས་ཀའད་ཀྲུ་ཞང་སྐུལ་ཆོམ་དེས་མེ་མེ་བྱི་གནུག་དེ་བཏང།